Hewan yang paling pintar, kalau kata gue nih ya, itu monyet. Kenapa monyet? Dia bisa diajak cari duit, kalau gue lihat, itu orang topeng monyet. Itu monyet mau disuruh apa aja bisa. Dia mau naik sepeda, dia bawa-bawa payung, terus ngapain lagi bawa pakai topeng, itu topeng bisa gonta ganti tuh sama dia tuh. Gue bingung ngajarinya gimana. Terus dia kayak di betot dari sepeda yang diketin tambang. Kencangnya nggak kira-kira, pawangnya nyeretnya. Sampai pernah gue lihat itu, sampai nyebur ke got, gue bingung. Itu bukan nya gimana tuh ya. Itu monyet tuh pengen nyengir aja. Bukannya mau kabur gitu bawahnya. Kalau gue ngeliatnya sedih bener kan dia nyemplung ke got begitu. Badannya tuh gue lihat, sampai yang baunya nggak keruan tuh kan. Dia nyengir aja. Gue rasa sih binatang paling pintar ya monyet. Dia gimana ya disuruh apa aja dia ngerti. Kadang kalau disuruh tiarap, pakai senjata udah kayak serdadu beneran, pakai helm. Kadang gimana ngelatihnya nih kadang kalau kata orang sih, dia ngelatihnye mau nangis-nangis juga yang gue dengar ceritanya mah.